<noise> <hesitation> par dzekna zak igesma gie'ndnama igesma nak igesma tibaga sin ic̲h̲aꞌdc̲h̲a mkaꞌl mak <noise> tibu nak <hesitation> ikë minn dziꞌn axta ke no ikwaꞌnna minn kansadla minn idzinn minn lëꞌ minn dzekna zak iges kon ninup ic̲h̲aꞌc̲h̲a mkaꞌl o stibu nak yudoꞌla mkaꞌl lo minn xkedzc̲h̲a minn lëꞌ minn gax iges, dzekna xka mod zak iges minn kon ic̲h̲aꞌdc̲h̲a mkaꞌl lo minn.